Ha tendivelya ara skwa'a, sim mana a kina didapa ara skwa'a kamar ka degan mbaliya ndo ka didade kamar kadegen mbaliya ndo ko kadidda war ndo katta hara'a, patsun ka mbahaka t'nduvngaya kena gaskiya skwi mani ai nga do ai mbahai kumba hara patsuna ipitsukdaba ara man ai gi yam mana asa ndidama ai yaru sata ingaba'a aga ndinga palai sata ai zhebi skwi immbahaya wudai nga kir mamhinga babbhi ngate ta hada gida tella'a, aita tsakwal koba a'nda an r'na dubu stad ndo manan v'na dubu tsawa tsakwal koba ndo mana v'na a tahada nera sldam nera kula a lokatsi man nga tuhot yamsata skwi man a nga ndiyaba ai zhibi ka kob ngaya ta gwazhemba skwi man ka shima'a, azhebi ndohi tawai tut'la nganza tivyam a, wudainga ta shka ai sa ai ngatsnga'aga ai nga nzawahaa a tinga'a, skweme amba anga wer a gidda nzikinnime skwi kinta a man nga shka a man gwali klika aman nga hadagid ngawai tsakwal nera sldam nera kula a gida mana a ngasa warakinadi nga gedkam to amba nga gatkam ma tsivit skwi indiya'a zhe kina simkata man nga tiyan titi a nga ndakwaya man kabi. A, rai ko koba zha aka kidatariba a, ndawa ada wai skwi indi avina man kabi man kwalagi man piyaɗa zha a gidame man yam in skwis na wi kona barkwa a na butsa kasada kidata a ndohi, a ndohi a t'gud ma tsad tsad a ndingida ta gwad dusu stad dubu tsaw ngasa kedakina a ri a mba takahakina ara a tago a rasa ta tsakal ka koba'a, ta hada'a, a wudai nga t'va nga wudainga ndi ngid t'shka a tafakada skwisata a tasa kidata a riya a ndohi dubu sldam, sldam, sldam a mamna ndoni ta ngwats t'wuduma'a, skwi t'na maffai tago gaskiya ipitsokda arata zibi mmba haya. kumb t'ndivga skwi mam har na golikata ngadu warakendi a nga takahana ndohi nga takahana a ndohi skwi infina a ta a zhebi a gidata igwadkam skwi man ta go a maffai ko wudai nga ta ganga rata a singa a zha rabi,